ما په خپل ژوند کې مختلف څاروي درلودلي، <hesitation> لکه سپی، پیشو، خرګوش البته هر یو یې جلا ساتنه غواړي او په ښه شکل باید ساتنه ورنه وشي. <hesitation> غواګانې، پسونه او نور کورني څاروي.